<hesitation> أكيد من حق كل إنسان إنه ي- يختار البلد اللي يبي يعيش فيه، وي- يشوف فيه يعني البلد هادا أنسب ليه ويساعده يعني في تحقيق أحلامه و <hesitation> ولشن يطمح، <hesitation> بنشوفها يعني حق اختيار البلد حرية شخصية و- <hesitation> لازم تكون للجميع.